ياخي تحجيج السلام العالمي حلم جديم للإنسانية، هو ممكن بس يحتاج مجهود كبيرمن الجميع، كيف؟ أول شي الحوار والتفاهم، ثاني شي لازم يكون في عدالة اجتماعية، ثالت شي لازم يكون في تعاون دولي، رابع شي وأهم شي لازم يكون في تعليم، التعليم بيعلم الناس أهمية السلام والتسامح.